<hesitation> aaha! ili lukwine ukughutereka u- uwari wuvalasu. Nukwende nditerekerera, <noise> koja ndikulise umoto, <noise> <noise> umoto kwangu ndipepelie ndipepelie ndipepelie, imepo jipula lwele, <noise> kukolie tayari <noise> kuja nditengu kuja nditengu ulukasi, <noise> isafuria ndikasukile tayari kuula nguja njitengu ulukasi, <noise> nditengire uluksi musafuria, <noise> ndifunike nukumi- nu- nu- ufuniko. <noise> ndikalekele kijevula, <noise> kijevula kijevula kuno ndip- ndipepela numfuniko umoto kuluto ng'aning'ani <noise> imaana inzala jivava nukandikile ng'aning'ani, <hesitation> kendelee nakuja vula ng'aning'ani kajivule kajivule kajivule kajivule kajivule kajiule, kajivule ng'aning'ani. Kuno wukijevula, kuja ndimimine, unsele muluhelo, apandimimine muluhelo kuja nduku- ndukusambula isambule vunonu, apandikusambwe vunonu, ndilobheka tena mulukasi ndikusuka ulusumbula lweke padebe, <hesitation> hii! ngoja kwanza ndilula amaksi hama, kajeuve nguja ndikubukila ndikubukila numfuniko. Ndikubukwe numfuniko! hee kumbe kajewe, kuja nditole umwinyo ndivika mmakasi. Tulile umwinyo ndivike mmakasi ndivikile, <noise> ndikolwike nditole amafuta kahuterekera, ndivikire, <noise> unsele tayari ndisambue ndivikire mmakasi, nokwanza ndihume mmakasi mundilikusuka maana kwale nulusumbu. Ndikusambue tayari, amakasi kiajiwe, ndisopile munanii, <noise> musafuria ijinymoto namukasa amapyusu. Ndikolokie ndikolokile kula vulalikila pasi ndikolokie ndikolokie ndikolokie, tayari kulukosa, ndikubike numfuniko, ndikulikila kula kuterekute, nditole ukunguhara, ndivike pakyanya, kudukumbala <noise> kuve- kuvenunu, kule kuva kuvek- kuvandabana, <hesitation> pulikira pulikira padebe, ngoja kwanza ndipulikire padebe. <hesitation> apa tayari ndipukire, ndipubuhura, ndikukupindula ndikukupindula unsele ndikukupindula undabana ndikukupwindula, pandikupindula aaha! ndiwe nakukaribia. Ndikwipula pasi ndivika pasi, nditole umfuniko ukwalibati, mfuniko kwalibati, ndikubihile, nditonoukale ukunya moto ndivika pakyanya umoto pamfuniko pala, pandivikile pamoto, ukungwe kusikala mukikae, pakusike mukikai, ndivuja tena ndivika pakikai. ndipulihira daika ishina tano, ipandikule ikidaika ishinatano, nditole umfuniko ndikubukule, ndiuja tena ndikukupindula, apandikupindue, nduja tena ndikubikira, nditamye idaika kumi, ndiuja tena! nditola umwiko ukwangu kundikuvindulila, ndivonza, pandivonzize mu- mdomo ndivonaa apa tayari lino kupie, ndikwipula, apandipue, imboka tayari ndiva ndikandaile ndikatekie umoto ukwakwanza. apo nukwipula tena musani ukutama pamesa nukutengule uvudakula.